Bunjúŋar uwora uncak bënjant, bënkuf, <hesitation> bënkub, bulabu iyoo. <hesitation> á bëtaw rubí pëni, á balac rubí piban bañaan pëtaw bëmáaj. Mëníb kanekan mëncúman këdo ngëfëk ngëtëb kurëcí círanáa abëtawa. Kënjeej bëtaw bëmënţ bun kanjúŋ uway. Bënkuf bandunka bunk kënjeej bël kanjúŋ ufëri. Tí wuloŋ kënţú uwus ná ngëţëb ngënkay kanunkëna. Amënukënët yunk <hesitation> këbí <hesitation> ee cí umpúun uwí këndoon kënjeej uwënju bunjá ndanţun uwënju. Amënkáţ uwënju bunjáku ţun mëlemane mëláaj mí balund já mun mëlemane. Bañaan dunkee jank já nuwan ubabú mëláaj má kanduwarani kalund ajá mëlemane hum. Bí peembí pëŋal bënjant abëtëmbanţin bël bënkuf, má wí mëmáak wink abanjá bason. Bëlabu ajúŋ imbul ná umani njáaţ kabíndee kanká wísën umani karu kanteen kënteen wël ţun. <hesitation> uwora ubabanu kanjeeju umani wun përe njí pí uman wun kawël umpaţ babúk ţëmak njí kayank butawu bun, kandee kabá. Yëlanaţank pëbá bandukësin kanjeej kawiţ ţí kankanda kantíis abá kabek. Injáaţa kaŋal përe pëyëkës kabí jeej pël kande. Abunjá kanjúŋi ufëri kanjabu kël ndawëtan pënjúŋi ufëri. Má mëmbí biñ ţí bëtaw bí ndinjúŋ bunk.